nefnd um eftirlit með lögreglu telur tilefni til að kanna hvernig ákveðið er hvort lögreglumönnum er vikið frá störfum eða ekki séu þeir sakaðir um refsiverð brot lagt er til í áætlun menntamálaráðherra að fimmta árið í kennaranámi verði launað starfsnám og að LÍN veiti kennaranemum sértæka styrki markmiðið er að fjölga kennurum Donald Trump og

ætla að hittast á leiðtogafundi tilkynnt verður um fundarstað og tíma í sameiginlegri yfirlýsingu á morgun á þriðja hundrað flóttamenn sem bjargað var á Miðjarðarhafi fyrir viku fá fengu loks að fara í land á Möltu í dag mál þeirra hefur skerpt andstæðar skoðanir innan Evrópusambandsins um hvernig taka eigi á móti flóttafólki frá Norður Afríku á Dalvík eru nú verið að byggja íbúðir í stórum stíl endurbæta íþróttaaðstöðu og gjörbreyta hafnarsvæðinu fyrir

kostnaðurinn hleypur á hundruðum milljóna

gott kvöld

eftirlit með lögreglu telur ástæðu til að kanna sérstaklega hvernig ákvarðanir eru teknar um störf og skyldur starfsmanna lögreglunnar sem sakaðir eru um refsiverð brot nefndin hefur síðustu mánuði fjallað um mál lögreglumanns sem ekki leystur frá störfum meðan lögreglan rannsakaði hann vegna ásakana um kynferðisbrot fjölmiðlar hafa undanfarnar vikur

og mánuði fjallað um meint brot lögreglumanns en þrjár stúlkur kærðu manninn fyrir kynferðisbrot málin voru felld niður meðal annars vegna skorts á sönnunargögnum maðurinn gegndi áhrifastöðu innan lögreglunnar og starfar enn sem lögreglumaður lögreglan á Akranesi fór með rannsókn málanna en manninum var ekki vikið frá störfum á meðan ekki bara að þeir hafi valdið okkur vonbrigðum heldur líka

að þetta hefur áhrif á fleiri í samfélaginu og traust til þeirra bara að segja frá svona er erfitt og svo þegar málið er fellt niður manni líður eins

mánaðar samkvæmt kærunni braut maðurinn á Helgu í sumarbústaðarferð sem hún fór í ásamt

tíu ára móðir Helgu Elínar fór í febrúar

fram á að nefnd um eftirlit með lögreglu tæki til skoðunar meðferð málsins á öllum stigum enda hafi rannsóknin verið óvönduð nefndin hefur nú skilað niðurstöðu og

segir að það sé ekki hlutverk hennar að endurskoða rannsókn mála hjá lögreglu eða niðurstöðu handhafa ákæruvalds var sérstaklega nefnt að maðurinn hafi farið með lögreglumönnum í bústaðinn þegar þeir rannsökuðu vettvanginn nefndin vísar þeim athugasemdum til lögreglustjórans á Vesturlandi til meðferðar því kvörtun um starfsaðferðir lögreglu heyri undir viðkomandi lögreglustjóra en ekki nefndina móðir Helgu

Elínar nefnir líka í kvörtun sinni að barnið hafi verið sett í þá óviðunandi stöðu að geta ekki leitað til lögreglu ef hún þyrfti á að halda í neyð því maðurinn sem hún hafði kært var ekki leystur frá störfum á meðan rannsókn málsins stóð nefndin segir þetta ákaflega mikilvægar ábendingar og ákveður því að taka til athugunar verklag og verkferla sem varða ákvarðanir innan lögreglunnar um störf og starfsskyldur þeirra starfsmanna sem sakaðir eru um refsiverð kynferðisbrot eða önnur afbrot jafnframt hefur nefndin ákveðið að kalla eftir nánari upplýsingum og gögnum um ákvarðanir sem teknar voru í þessu máli Donald Trump Bandaríkjaforseti og

ætla að hittast á fundi að því er talsmaður

tilkynnti síðdegis í dag á morgun er von á sameiginlegri yfirlýsingu samtímis í Moskvu og

Washington um fundarstað og tíma þetta tilkynnti John Bolton Bandaríkjaforseta á blaðamannafundi í Moskvu í dag hann er staddur í Rússlandi og hefur átt fund með Pútín búið er að ákveða að leiðatogafundurinn fari hvorki fram í Bandaríkjunum né Rússlandi nánari upplýsinga um efni fundarins er að vænta næsta þriðjudag menntamálaráðherra leggur í haust fram

að fjölga kennurum lagt er til að fimmta árið í kennaranámi verði launað starfsnám og að Lánasjóður íslenskra námsmanna veiti sértæka styrki til kennaranema ekki hefur gengið vel að ráða kennara til starfa í grunnskólum landsins nú frekar en undanfarin ár formaður Skólastjórafélags Íslands sagði í hádegisfréttum að enn þá vanti kennara í

víðsvegar um landið líklega ætti leiðbeinendum eftir að fjölga í skólum landsins í haust vinnuhópur menntamálaráðherra hefur skilað tillögum um hvernig auka megi nýliðun í

Sambands Íslenskra sveitarfélaga Kennarasambands Íslands og fleiri meðal annars er lagt til að auka samfellu og sveigjanleika milli skólastiga og að fimmta árið í fyrir leikskóla grunnskóla framhaldsskóla og tónlistarskóla verði launað starfsár við erum að tala um það að fimmta árið verði tekið í starfsnámi við erum að tala um að gera breytingar á Lánasjóði Íslenskra námsmanna til að setja ákveðna hvata þar inn í kerfið til

fjölga kennurum lagt er til að lög um LÍN verði endurskoðuð og

og að sjóðurinn geti veitt sértæka styrki til nema í leik grunn framhalds og er búið að ákveða að fimmta árið verði þannig að þar geti kennaranemar starfað á launum

mikil samstaða um þessa tillögu í hópnum og ég vona að við getum hrint þessu

sem við erum með vinnuhópur er nú að störfum við að meta kostnaðinn við tillögurnar og gert er ráð fyrir að í haust verði tilbúin aðgerðaáætlun áttu von á því að þeir sem þurfa að samþykkja þessa aðgerðaráætlun

einhverja hugmynd um hvernig þeir eru stemmdir gagnvart því já það er mjög mikil samstaða í hópnum þannig að ég nokkuð vongóð um það að þær tillögur sem við erum að klára að þær muni verða að veruleika atkvæðagreiðsla um

ljósmæðra hófst í morgun og stendur til sunnudags ef ljósmæður samþykkja verkfall hefst það átjánda júlí og verður ótímabundið það nær til allra heilbrigðisstofnana þar sem ljósmæður starfa utan heilsugæslu formaður samninganefndar ljósmæðra segir að miklar líkur séu á því að ljósmæður samþykki samkvæmt óformlegri könnun sem gerð var í félaginu vilja níutíu prósent ljósmæðra boða til verkfalls boðaður hefur verið sáttafundur fyrir hádegi á morgun

er fyrsti eiginlegi sáttafundur samninganefndar ríkisins og kjaranefndar Ljósmæðrafélagsins

samningurinn var felldur mikið tjón varð í nótt þegar eldur

eldurinn kviknaði út frá rafmagni framkvæmdastjóri fyrirtækisins segir þetta áfall og við blasi mikið tjón íslandsbleikja framleiðir nokkur þúsund tonn af bleikju og laxi á ári og megnið af seiðunum er alið hér í landi núpa í Ölfusi töluverðar skemmdir urðu á öðru húsanna í eldi í nótt rjúfa þurfti þak og veggi til að komast að eldinum en inni brann nánast allt sem brunnið gat nágranni hérna fyrir ofan varð eldsins var upp úr miðnætti og tilkynnti til tjónið er mikið það eru tuttugu og sex

milljón fiskar þarna inni og við erum bara að skoða virðast eða einhver hluti þeirra virðist hafa sloppið og hvernig varð ekki hægt að lýsa því hvernig manni verður við maður er bara ánægður að enginn slasaðist svo er maður bara í sjokki húsið er náttúrulega bara bygging sem við lögum svo erum við að vinna í fiskunum sem eru aðalverðmætin okkar hluti slapp og því er enn mikið af seiðum lifandi í kerjunum en mikið slapp út og starfsmenn unnu að því í morgun að bjarga því sem bjargað varð eldurinn hafði kraumað nokkuð lengi þegar slökkviliðsmenn komu á staðinn og illa gekk að nálgast vatn til að slökkva rannsókn lögreglu á vettvangi lauk fyrir hádegi enginn grunur er um að kveikt hafi verið í en eldurinn kviknaði í eða við rafmótor sem knýr búnað til

fóðurgjafar Mannvirkjastofnun lagði hald á hluta þess búnaðar til frekari rannsóknar héraðsdómur Austurlands hefur úrskurðað tvo erlenda menn í tveggja vikna gæsluvarðhald

vegna gruns um afbrot víða um land undanfarna daga annar mannanna ætlar að kæra

lögreglan á Austurlandi hafði hendur í hári tvímenninganna við Breiðdalsvík í gær eftir að íbúi á Fáskrúðsfirði stóð annan þeirra að verki í húsi sínu þjófarnir hafa gert víðreist og er unnið að því að kortleggja ferðir þeirra mennirnir fóru inn í ólæst hús og höfðu bæði peninga og önnur verðmæti á brott með sér grunur leikur á að innbrotin séu liður í skipulagðri glæpastarfsemi mörg hundruð milljóna króna framkvæmdir eru ýmist komnar af stað eða

aðrir héldu Dalvíkingar að sér höndum eftir hrun og

um framkvæmdir nú hefur dæmið snúist við tíu íbúðir voru byggðar í fyrra og búið er að úthluta lóðum undir tuttugu og tvær til

viðbótar þar af sjö fyrir fólk með sérþarfir sviðsstjóri umhverfis og tæknisviðs segir þetta byltingu fyrir nítján hundruð manna sveitarfélag ein skýringin sé að Dalvíkurbyggð felldi í fyrra niður gatnagerðargjöld þetta eru einhverjar miðað við

hús í kringum þrjár milljónir sem byggingarkostnaðurinn lækkar þú keyrir til Akureyrar í tíu ár fyrir mismuninn af því að byggja á Dalvík og Akureyri en framkvæmdir einskorðast ekki við íbúðabyggingar hafa verið gerðar á

á Dalvík og er von á nýrri rennibraut það framkvæmdir upp á um tvö hundruð og fjörutíu milljónir króna og í haust verður hafist handa við nýjan gervigrasvöll í fullri stærð sem er áætlað að kosti sveitarfélagið um hundrað og

sjötíu milljónir þetta er heilmikill kostnaður en íþróttafélögin eru líka að leggja á móti heilmikla sjálfboðavinnu þetta borgar sig kannski í betri aðbúnaði í heild fyrir íbúana og það er það sem við viljum stærsta einstaka framkvæmdin er vafalaust nýtt

Samherja sem verður reist á næstu mánuðum því fylgir mikil vinna við höfnina það er í fyrsta lagi að dýpka öðru lagi að reka niður þetta þil og

fylla og ganga frá landfyllingum það þurfti einnig að færa til ytri mannvirki hafnarinnar gömlu er stækkuð um hundrað fimmtíu og sex metra sem gerir tveimur togurum kleift að leggjast að bryggju Þorsteinn segir að verkefnið sem er langt komið sé það stærsta sem sveitarfélagið hafi ráðist í lengi

fimm hundruð milljónir þegar allt er til talið sextíu prósent hlutdeild ríkisins og fjörutíu prósent hlutdeild hafnarsjóðs Dalvíkurbyggðar heilbrigðisráðherrar átta evrópskra smáríkja með færri en milljón íbúa heita því að tryggja öruggt aðgengi að hreinu vatni fundurinn var á vegum

á dagskránni voru áhrif loftslagsbreytinga og margvísleg ógn sem af þeim stafar meðal annars á heilsu fólks sérstök áhersla var lögð á aðgang að hreinu vatni og hreinlætisaðstöðu Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra segir smáríkin eiga sitthvað sameiginlegt þó í fljótu bragði virðist þau ólík fámennið til dæmis gerir það að verkum að áskoranirnar eru að hluta til aðrar við búum við öðru vísi innviði

í vandræðum með mönnun þegar stærri ríki eiga það ekki

á móti kemur að lítil samfélög

hreyfa sig hraðar

í gegn heldur en í stórum ríkjum þar sem ákvarðanir ákvarðanir

ekki til framkvæmda fyrr en eftir ár eða áratugi loftslagsbreytingar ógna aðgengi að hreinu drykkjarvatni en

ráðherrarnir hétu því í yfirlýsingu að grípa til aðgerða en skiptir það máli fyrir Ísland vatn er að mörgu leyti lykillinn að því að við njótum betri heilsu þannig að þetta spilar allt saman en vatn er sannarlega umfjöllunarefni á Íslandi líka ráðherrarnir skiptust á reynslusögum og upplýsingum og Svandís segir margt nytsamlegt hafa komið fram til dæmis er mér mjög ofarlega í huga

tengist lýðheilsumálum næringu skólabarna átak í aukinni hreyfingu og svo framvegis

eftir viku úti á rúmsjó fengu á þriðja hundrað flóttamenn sem bjargað var á Miðjarðarhafi loks að koma í land á Möltu í dag átta ríki Evrópusambandsins hafa samþykkt að taka á móti þeim þetta fólk um tvö hundruð og

þrjátíu talsins yfirgaf Líbíu í síðustu viku í leit að betra lífi í Evrópu þeim var bjargað um borð í

skip sem þýsk hjálparsamtök halda úti á Miðjarðarhafi og síðan var haldið til hafnar stefna nýrra stjórnvalda á Ítalíu í garð flóttafólks hefur hins vegar harðnað þar

var skipinu bannað að koma að landi og einnig á Möltu þar til í dag eftir að stjórnvöld í átta aðildarríkjum e s b þar á meðal á Möltu

að taka saman á móti þessum hópi

sem meinað hefur verið að koma að landi á Ítalíu og Möltu innan Evrópusambandsins hefur þetta skerpt á andstæðum skoðunum aðildarríkja varðandi flóttafólk í Þýskalandi hangir stjórnarsamstarfið á bláþræði vegna ágreinings um flóttafólk og stjórnvöld þar eru loðin í svörum um hvort þau muni taka á móti hluta hópsins af tuttugu og átta ára nýliði í stjórnmálum sigraði þrautreyndan þingmann í forvali demókrataflokksins í Bandaríkjunum í gær úrslitin komu mörgum á óvart hin tuttugu og átta ára gamla Alexandria verður frambjóðandi demókrata í New York ríki í þingkosningunum í haust hún felldi

í gær hún er nýgræðingur í pólitík en hefur setið tíu kjörtímabil hann hefur ekki fengið mótframboð innan flokksins frá árinu tvö þúsund og fjögur hann var af mörgum talinn líklegur til að verða næsti leiðtogi demókrata á fulltrúaþinginu ocasio

hlaut fimmtíu og sjö komma fimm prósent atkvæða sigur hennar kom mörgum mjög á óvart ekki síst henni sjálfri stofnaði segist vera sósíalískur demókrati og er talskona breytinga í bandarísku samfélagi til að mynda er hún fylgjandi frjálslyndri stefnu í innflytjendamálum nokkuð sem stjórnvöld í Washington hafa ekki á sinni stefnuskrá þingkosningarnar fara fram í nóvember

lagði af stað frá

eftir hádegi ásamt starfsmönnum og stjórnendum k s í fjölmiðlafólki og fleirum sem hafa starfað í kringum liðið síðustu

formleg móttaka verður í kvöld en strákarnir lenda lenda í Keflavík og fara

í höfuðstöðvar k s í í Laugardalnum er meiri nú en í kringum Evrópumótið fyrir tveimur árum Þjóðverjar kaupa allra þjóða mest af íslensku treyjunni að Íslendingum undanskildum sumartískan er einföld á Íslandi þessa dagana íslenski landsliðsbúningurinn er allsráðandi bæði þessi opinbera

frá fyrirtækinu

í samvinnu við k s í og svo allar hinar

sem aðrir framleiðendur keppast við að selja salan hefur gengið

framar okkar væntingum þannig að það er líf og fjör þið gefið ekkert upp sölutölurnar þær eru ekki gefnar upp ekki hjá okkur frekar en öðrum en það sem við getum gefið upp er að hún hefur gengið mjög vel betur en á

töluvert betur á Evrópumótinu fyrir tveimur árum seldist íslenska treyjan best í Bretlandi og svo Þýskalandi

en nú hefur þetta snúist við og á eftir Íslandi er Þýskaland að selja næstbest Bretland kemur þar á eftir Ítalía og síðan skandinavísku löndin Danmörk Noregur og Svíþjóð og það er alveg umtalsvert sem er að seljast þar líka

kaupa flestu íslensku hvað erum við að tala um erum við að tala um hundruð eða þúsundir þetta er nú í þúsundatali sem þeir eru að taka Þorvaldur segir að stuðningur

Ítala við Ísland komi skemmtilega á óvart sérstaklega í

að Ítalía komst ekki á h m og til dæmis eru tvö stór dagblöð á Ítalíu sem eru búin að vera núna í þrjá mánuði með

um Ísland upplýsingar um liðið þeir héldu skoðanakönnun mjög stórt blað á Ítalíu héldu skoðanakönnun um hver væri fallegasti

búningurinn okkur leiðist ekkert að segja það að íslenski búningurinn vann það með yfirburðum sko og Ítalir eru nú smekkmenn þegar kemur að klæðnaði

náttúrulega þetta er ítalskur hönnuður sem hannaði búninginn og hérna veðri enn er útlit

bjartviðri og nokkur hlýindi austan til hvassast verður við suður og vesturströndina átta til þrettán metrar á sekúndu eftir hádegi á morgun og

nefnd um eftirlit með lögreglu telur tilefni til að kanna hvernig ákveðið er hvort lögreglumönnum er vikið frá störfum eða ekki séu þeir sakaðir um refsiverð brot lagt er til í áætlun menntamálaráðherra að fimmta árið í kennaranámi verði launað starfsnám og að LÍN

veiti kennaranemum sértæka styrki markmiðið er að fjölga kennurum Donald Trump og

Pútín ætla að hittast á leiðtogafundi tilkynnt verður um fundarstað og tíma í sameiginlegri yfirlýsingu á morgun á þriðja hundrað flóttamenn sem bjargað var á Miðjarðarhafi fyrir viku fá fengu loks að fara í land á Möltu í dag mál þeirra hefur skerpt andstæðar skoðanir innan Evrópusambandsins um hvernig taka

eigi á móti flóttafólki frá Norður Afríku þá er þessum síðbúna fréttatíma lokið næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan tíu og nýjustu fréttir má lesa

við minnum á að sjónvarpsfréttir að sjónvarpsfréttir annað kvöld verða á sama tíma klukkan tuttugu þrjátíu